קינדערס <hesitation> טעיסט באדס טוישן זיך יעדע צוויי וואכן, אויב מ'האלט אין איין געבן פאר זיי צו קאסטן די עסן און זען נאכאמאל אויב זיי האבן עס ליב און ווי מער מ'געבט זיי עסן אויף קליינע שטיקער- שטיקלעך <hesitation> אנדערע מינע עסן אלץ מער גייען זיי צוגעוואוינען ווערן צו עסן אנדערע עסן און עס ליב האבן.